أفضل جراية كتاب جيد لأنة ياخدنى لعالم تانى وأعيش الأحداث بخيالى وكل كلمة لها تأثير. <hesitation> الخاص بس بعد ما انكر أنه الفيلم الجيد يعطى تجربة مرئية ممتعه خصوصا لو الجصة مثيرة أة التصوير أو الأخراج مميزين كل واحد لة جوة